No fa mandeha mañao bazary hividy hañy zaho da maromaro avao aloha ny hañy vidiko. Fa matetiky zay teña ilako indrindra zañy no teña vidiko. Vidy meñaky aho, mividy voamaiña satria iñy zañy mba teña mba ainpôrtan amiña.